الحيوانات نحب الأسد طبعاً أنه عنده قدرة رهيبة وعنده قوة ملك الغابة وكل الناس تهابه، وكل الناس تحترمه في نفس الوقت يعني ويكون عنده شجاعة وعنده قوة وكله تحب أكيد ملك الغابة أكيد بيمسلني.